पानी फिल्टर कई तरीका ले पानी ल साफ करत। हैवे छानना फिल्टर में छोटे छोटे छेद होते जवान मिट्टी रेत आऊ। ठोस चीज ल रोक लहे होते जैसे शोक लेना। फिल्टर में ऐसा चीज होते जॉन पानी म खराब चीज रहे। ओला अपन अंदर खींच लेवे छानना कुछ फिल्टर म छोटे छोटे छेद होते। जॉन कीटाणु ल भी रोक लेते। ए सब पानी ल मिलकर साफ और पिए के लाइक बना देते।